अगर मैं मनुष्य हाेहू त आऊ मोर जन्मदिन बनैल जाहि। त मोर आदर्श जन्मदिन ऐसे होही कम लोग करीबी दोस्त आऊ। परिवार के संग एक शांत जस्न बनाना चाहु कुदरत म शायद। हम कोनो पार्क या समुद्र के किनारे जा सकत ही या घर के बगीचा म। एक पिकनिक बना सकत ही कोनो उपहार नई मोर उपहार के जरूरत है। मैं बस उन लोगन के संग समय बिताना चाहु जॉन मोर ले बड़े मायने रखते। कुछ खास बात हम संगे खाना बना सकत ही खेल सकत। ही य बात कर सकत ही मोर ले सबसे महत्व पुण बात यही मोर।